Mi miilike banngal konngol hoolaare mi miiloto hakkunde min e gollidinɓe am. Hoolaare waɗi hakkunde amen sanne, faa Alla hoddiri huunde fof e dow an yoo woni. <hesitation> Saa ƴeewii, hoolaare, neɗɗo fuu du jogiiɗo holaare, a tawan huunde makko fuu du ana wooɗi ana yaafi.